Daraxt turlariga: Qarag‘ay, archa, chinor, eman, tol, qayin, zarang, terak, kashtan, yong‘oq, bodom, qoraqayin, qora o‘rik, yapon olchasi, qizil eman kabilar kiradi.